في مرة من المرات، في أحد الأيام، في طفل صغير اكتشف باب بغرفته ما كان موجود من جبل، كان الباب مخفي ورا خزانة الملابس جديمة، ولما فتحه لجي نفسه في مكان غريب يشبه الغابة مع أشجار كبيرة وضخمة. <noise>